كناخذ التربية ديالنا كنحطوها قدامنا، كنحلو لها ليكوش القدام و كنحيدوهم، كنستعملو لانجيت باش نمسحو ليها مزيان و نقيوها، و من بعد كاناخدو ليكوش جداد نقيين و كانحلوهم كنركبوهم للتربية، و كنسدوهم مزيان، و نتأكدو را ما مسدودين مزيان، بش تا حاجة ما تخرج منهم